Ţí ngënko pësiyën ñaan meet ngël mak. Koopolitik ñaan meet ngël mak. Má wi ñaan nëwíni nikamobi dëpuwí pësiyën dëpi bi abdou diouf, bi senghor bi abdolaye wade pëbi maky sall <hesitation> mampurir pënjá bëleemp má atires attires. Uwín dí ţí dí kasamas ţí mee ngëruwa angan ngëruwa angan ngëruwa angan ná dí kuraŋ ná ngërobinet acína dí ngëwilas dantaŋ uleemp ubarir cíţ dí kasamas muwan përesëk. Ngënko ngëcumal bëliyëng doola ngun dí norëndun aţí ací kaloŋ ti jurjur ti me ngërobinet angandúurenk ambandi iga cíţ kuraŋ cíţ. Pëlabaţa pëyeek pumpi bañaan cínampun ti tee pësiyën pënţari pí ñaan neeţa wak mee aweeka buncí uwee kaa bundoola. Má nţari nţari kay mom neeţa les kasamas mak ñaan meeţank pësiyën nţari pí me nebulesank kasamas má buneeţa door bañaan koo me ngërobinet ngan mëlik man tañ.